Toh noki kuran nok pbom jimi i nyenan me npbom jimanni dame baa tesum ka mumi beweke newan da i baa tetem baa da nokin pogi goonpe kaden nba pogi gonnanni se goon ba kamume suunke lerem kamumi suunke leruman ga suun ke lerumdaan ba boksi magpeni popmike i baan tem nok nyelem me naaliseen nlisi me nyin nabu kagi lisi ge nyin nabubekag kaa daan nwa nabuden lisenanni purum ba negum nyenkaran managananso i ba bari newuri me daanga bebi i nyam bebe bumlisin naa deniga newari meden gaan koa beb den te koi beb dente banak banak beb daan ba pbomanga se newarimeden newari meden goon banak annokin get nye pe ju ju i gefen doo ta ju barabudaan <noise> toh nokin bo dame ba b wuk kanaga a nokin peran nyamgo nperan nyam timminan annok baa peraranga abe nonisin i daamedeen wora nwaana wora jumi amma kaden nok wa bak eni goonanni woon suhaan ga warri ga nu bewemebu se goon bu kege naggeruman tuk teb gerumannanni dameden modon ma woo nak peni goon gama ake woo wuk sananso nyenan ga nyare. Nokin nnakku gongari ga ri ga pat goon a nyenan goon gaso pokwarti penbuden bawoti lanksan nyammani goo to an newarimedon kuba saruran ton nok soga daawat i nak nomi daaso a pogi daa jam i gabsan jam amma wi noon mina naken teem i daa ga nyewi nak te i daa riga daa te nomi wi shega ama ti lan k san samen i pogun dewia pogan i puk denan na pogumde a semsaaod koo nnagnya liin bin we a pegeran dim liin bin we a pegeran dim to nokin bo pen den damikanumanni daworan woopbom jim kaaniga a nwuun teen ga pendon daamumso ke kanaso boni be famin kagi anak we nyama goon nyike ka pendona kaanteso nke bebwe wara nma nagan kaden nma wuun we teenan so goonga pendon kamkukeri boonso toh an nok bo npok simere goon kagi har baan weyanni nokin dai na goon buden wodugu mosin amma kadaan nokin goonwagi a de woman da woomanni penbudaan nokovo kunaguma teran goon wo nakumanteso nyen makku gongari ga pat goon nyeke ka nokin wo de liiman kaani toh amma penbudaan pa damumso dim daliliga damum soranni nba juguga ko goon nagum soranma goon tesum ba meruman gaa. Nbabaksi sagara gaa nperani goon bo newaribeen penden nyakanum nomanni goon newarben goon peran ba nbagsi saga nperan nyam nyaga goon adennaguman karan nokin weyan kaan saga daan nog bakse nanni i be sam nyensumani tom don ka anan weyan nok bewa nwuun nyana se penmiyan nokin baan manakan kaan wa nagan nku sam lii i yatemmeran soga tom den tebe saga bo nbaksi saga riweyan saga beben i baksin saga mema weyan kani jekum kereri saga daan beben pedon nag man kanaso weyanni nokin dependen ma nyenan goo nwuk veranni goniranga kadaan goon wanaka basu mani i kaden goon nagum har nzangi pendaanani nogi nbaksi saa been saga daan bobenan mokega baroran sagaan daan weyanni penden nokkanaranga bebi weyanni be bi ipugi nya puruma wariko weyan a baan pensoga wia we bebsamanso weyan kowi a nya nakan be sewibaan peni nku sana penan wia gulebsen viin pemen bu leban i temsni pemmeni bu mbewa bebde nbaan pende pbom teria nmawoon na leban aleb nadaaniga donga nmawaween penwob geran wageen. Nbewa pen wobgeran wa geenga wia sana karan nma nagan penbudaan anaga nma tiwe nyenan go nsam pendonkanari anni weyanni wora pen don yelan ke pen baananso a baniya a memwebu jaanan kana a ishi we laban kaana a penyenwe leban kaana a nyanya we bu nak sinkaana pendon kamari pnedon saranan bageran saman nedonan i naguman kaanso dim weyanni buman kara pukden weyi we yannanga nwa pendon naken bega sedai nyenan pen baanan den nma tiwe nafeenan amma so ano mi pogana kaani nmu tuk jugeennawu nega toh wi ado purumi weyannan pendon nyelan ke bumbu daanso to nye wi nnolmi na pogan duri duri waa naan angen sumeri wogbenan de dana jeje gawi apog we tim teng shi apok a pak si wa tim nnono minan tigi wa ne ma nyenan manwe bubewa geran i baan mana mapa awa geen mi ke leban noni bara tebeb kaanan baan pii bena baan ke yinan keleng bema baan ke nyinan kayi bena bake yiri bena baan ke pigoora lallabi pen mikekagi kumana pen banan budaanbo pigoodaan nanni awa amfani wariko dim dalili ga aba a woni pigoriga. Ko wuun den ku woni nya a wonin nyam wiso a jub pigran penmiwe kaani nmaken buma wia saman kpbang mum pen mem bu kalinan i wog susu miwe ga a ta'a jumi ga ko ana gushi irin duri suk subalan dittim maan dittim kerere wuun wooni sheni penbu daaniga nwuk we ke raniga nwuun a baan nyam a baan nyam wiso pigo dani witimaniga ima wayin jaan na wogi nakkon pogo joom nnak pigo jom daan sumiga ma wayi n nagan kaa den membu i dekker pen membu naggeran i penmembaan boni liki nani mageran pen baan anagan avallanan amma soga wino minan pog weri man webu pat wi a nyenan mama nwonan tariya tuun pen mike yirike rane baane jemashin ke awa merinan nyam wibo nwageenbe nbaanso npok kami wari bum noni nno minan tigi wane anka mana wo donbu te goon bu nmanyenan pendon kambube so ai pogbe kananan i baan penso kuma i pewa wuun i saki faksi ge penbufe wo nya bu pirama manabu kepe noom nagani wora an wora daan ga a'a <hesitation> baan geran ga anafi nyabene to wobo ko anafi pendonso anaga dim kade aliin a menwobu jaanan a tebboni bam jangin pena da souransu to weyanni wora a.

Nyik anga wonaranga yirike nyare ja'an ke we wawishin an ja'an ke we wawishinwa an e an to an minan wo nwoonatanni sai danum nakku pira an goon soga nwona ranni mina lebsikun amma goon sogaku nyam bebanse goon nyam bebiga goon ge nwona daan bisiteniga kutigije minan geshe goon ku bishi tero nwonna den na dim an goon ba nyake donum bebi na dim an goon ba nyake danum bebi danum woo zamande tim goon gekeran ga bari i'i'i <hesitation> inyigi danum bo saku keran ke nwona goon gerananga a wa nyik damin ja'an ke we wa wi shin ja'an ke we wawishin nyik seran kaan a gukun ga goon se pedim nak ku ke ka nwoona ja'an ke we wa wishin ja'an ke we wa wishin nyik pbashikuran goon yip pe dim nik pedimannan segoon yib bayie kumli wa kege buman danum tean menan danum bo nnakku pira yippenke lii be ke anniga.